Mebɛyɛ ͻdwontonyi kɛse paa osiandɛ ͻdwontonyi kɛse paa no, ͻnye obi a wͻ adwontow edwuma mu no, wͻagye ntsin yie. Hͻn a wͻtsetse dɛm no yɛ nkorͻfo a wͻwͻ sika paa. Wͻwͻ nyimdzee wͻ ndzɛmba ahorow beberee so mu. Iyi ma wonya edwuma ahorow beberee sin obi a ͻka da ho a ͻno so agye dzin papaapa.